<hesitation> نقدر نسرد عشر ارقام عشوائية بين صفر وعشرة (مية). ممكن نقول مثلا تشعطاشر، تلاتة وعشرين، خمسة وسبعين، ستة وإربعين، خمسة وخمسينـ ستة وسبعين، اييه تسعة وتعسين أربعة أربعين، تلاتة وتلاتين، سبعة وعشرين.